To minamun nimengi mumma who paro ka minamun lokachi who munguɗe kei whe ta hep miya ma soɓu tiya aɗɗini usuman danpodiio wanna kuyelmun a watu kheren ti kudo angulle khere tikudo angulle ka tebani ta kai lenya mikkei adali mike ta khep aɗɗini ka po kuzun tunda kikkei mike mezun tikui toh minamun ka menoni, ka ɗiyani mɓomi maka ɓano ta tallani minamun wurkun wurkun gaba ɗaya entirely kari whe kam wurkun kwanchi, wurkun piya, wurkun ɓamɓur, wurkun koɗe, wurkun pero, wurkun nyam mu wanna kaukumun usman dan podio ɗan ɗa ah! Lenya mike ta khebi yamba kaɗozun map ma lokaci who lenya antei wanna saɗgi miya ti ɓhong ma saɗo ɓhong ɗan wurkun savu ɗan waggun kuyel ma waggun kuyel ɗan me illina van khepzun har kawatu lokaci whe ta khep lenya da war ɗugun katanga ka tei ma khepppo wurkun tayi mere ti wurkun to kheppo wurkun kikkei wurkun ɗel rossoni ɗan mureni ankilo ankilo wanna kheppou. Warkun ďamikhe ďan muninkurbe minamun khuďan kodogari mina sarki ko dogari yiminaru sarki khikhe minani an khùmpena ma worokha wurkun wurkun ďan ďalirosoni ďan mureni mikhe a dhiji kheƀe minamùn a dhigi lheƀe kheƀe amma sirƀƀamun bomi malha wanna ḱepoodhaḱhalani mikhhekeps wosi tarihimun kḱepiwasi wahminamun yho wah kakanmu yho mikhepenḱirna moma tapaninya gosun ta pani wakhina wah, a wallam zunmenge siƀƀamùn mapenguru kĥammah dhiya munyi wah ma kakanmunyho ma gikhimunyho wah wala ma gikhimunyho khama kaḱamun mikhe a a dhiya memme a ḱepsùnworo pedhi baùta amma siƀƀamun bomi yagosun kawai periyhago ḱhariwah lah dhanwori pilikha minaʒuri wardhina arma siƀƀa momi ďandhina kidnap ďanwatu ďansadhi yayani dhani ko nhan khoďan wori khebe kurbe ta khirai haba amma pekhe pekhe ayi khiďam wukhem mayho mùrho so monny sai torosanhe gunu peďan thar Dhanmaʒi ta khuma mayho murho mùungundina ta ḱhawe rdhanmaʒi ta manhi tarho kha lahkhe mani wah wanlahkhe murho mani wah lakkhe khamurhani to ma khikhe ma kherho wahtikherhi pep-ma wanna ta wah ma wann perho ďan sadhi manni wah ta la’am khikhu ta illah dan wari jomina khinma ma woro parho ti khui ta to yho parhi tikhui <hesitation> tunda wokhe parho khikhe ma woso daga ƀomi dhoykhire khariske khirimanni parho har imma manni ske parho mma bomi saƀƀi ampo yhaghsun khonho. mengi wakhina mengirikhu pheƀe t pillun ta pillun khaminsun ƀano wahta parani belle <hesitation> siyasa wanna royah khďakhilemun tarihi khaďakhi lemun tarihi amma mamun khero ka somun nitaphem yamba ta ƀellemun, mamun kherokhaso yamba ta ƀallemun nydhimige minamun khammakhankhui khmmkhaukhui ailanyhapeno cewa minamun wurkun phe khaleuyha lwanchi jomun monny jomun monnu angye miyawah khaukhira amma momikhe yagho dhlak Dhalak menge dhalak mawatu khikurbe ma watu makebiwah m dhkulo khiphebe haba bhiran pekhe ma dhmun perisun mikheligi risi tumma dahnitepma mingudhinamun sadhi perisun dhanworun khuri khariwah mannita pllu bhnni kyau dhnkyemon munnu gunum, pedhau, thar miya monny periam bomi siƀƀa bharojok a mengi sittaun dhoghom sai parikhiri sai dhali wisgar dhali wisgar dhali wisgar khari wari wah lah wohso khuni khikhe ghuuu-dhe a tarig khuni pelgi ma-ma wah wah mikhe ti sobi bhenthent dhahmikhe sobi wah kyarow ti ksuwa m kyaroa dhank mikhe peli dhank sobi tah mikhe ta bhak. ri siʒun “um-um” a khikhen nemengi minamun khamma penghuru munmey yadda m kyen ma kakmunyho m gikhimunyho khamma penghuro munmuni rhosomun maraghabi yanda wah yamba t munmun yamba ta munmun ma’akhikhem khmphoro siyasa nhitypo na to nhiyho phonok khayha khaphomun nha”singing manhoh ta bllemuuu-manhoh ta ballegooo- kepgho lahgho khan munhiti lennyaaa Malennya dhukwoh manhok ta ba balleghoo- ihi manhok ta ballegiiii-ihi nanho mnhoḱ ta ballegi-khikepgho lahgi khimùngho ti lennyh ma lennya dhùkwah manhok ta balleghoo-”. Shine whnhi tepho magha sadhau lahgho bomi khagha mùnhi ti anshogho khaaddhani ma nhokta ballegho wosi lahkhw ghudhau ma lahkhe ghudhau makha manyho lahkhe ta ballegho amma khakephe lah yhokhol khadhiyho anmanyhina khadhiyho anmanyhina angigye wah tayhim angigyam siyasa nhitephonha ta rhosohnoh wah dhano wassanho harnhitepho nah singing “ninikooo- niniko yambanho pikhiwah bwohmi munna peridami khasommoghoo-khamma peridami khasommoghoo- mùnpemmohhh--. Mùmpemmegho yambanho pallak wah pwhomi mùndha khamma peridham khasommoghoo-ninikoo-ninighegho yamba pikhi wah bwomoi mundha peridham khasommoghoo- mùndha peridhammi khasommoghoo-. Mùnpemmoh mùnemmegho yambaa-. Minamùn ma watu khammu pemmi yamba ma watù mùn pemmi yamba mamùn watu mamùn niko yamba, yamba ya abmun kwokwo ma bwanho lenyha wah mikhe a phoremun. Lenyha wa mikhe a phoremun bwano mikhe phe kai bwa ma bwano lenyha jonjomawa mikhe gbwo phoremun mikhe a phoremùnim mùn wanna sakyau mun wanna abkwokwo mikhe kharuwani mikhe kharuwani khamma penguru munmera yarihimun wah pekhe khamma penguru mùnme tarihimun wah pekhe ma akikkhem lenyha mikhe ta tùrikhumun dhandhina ti khùmun siyasa nimengi nikyolgi rhoso munamun mum penguru khamma khaukhui kho wara ariwawe tili khumem dhanrim khewah dhakkhilemun kena khonok pengirna peni ḱurbe to khero nhitepgho pekhe ti mina kham ghutum lham ghutumwah khighi wahkhina ma mammoh mammoh dhank khowani mina ta watu kha gbwanah khidham pedhi ḱhiwakhinama ta watu kha gbwaneh dhank watu lee khonokh ta petyu dhank watu khi wakhina khe to makham paro ti pidhi wah mùn dhakhi paro phomina kherùm wah pellau khenan dhank dheƀe paro ta to “aah” lahkhe yholepi yho yho ninobwoh paro tunddda kha nobwoh pero bari mungudhina mayi paro ti pigi mungudhina ta sadhi khura khikhe dhank khakhi yakhugho ma khakyo yakhugho to khero ni tepgho pah magha, magha yhowukhe bherank. To dhoi khire munda wari fomina khindimah dhiyilibwongho ni mengi minamun lannya kwanchi khamma penguru ghutummun wah pekhe mamun dhiyho ti khugu tunmun kai angyemeiya wah taru tallemun khonokh bomi khasibbani to mannidhi khalhni bomi tohni dhige ti anguwan kasa lahni dhige ti ato khero dhigi khe dhensi khinikh bomu kasau shiyasa mun pelgi kasau shiyasa mun pelgi pekhe wah dhikg katanga khamun memmeh bomi kham amenam wukum minamum wukum a warghe dhina dogaari ti minnanhi sarki kokuma dhina khebe “um um” babu mina an khuppina ariwah lahwukun lahmun lah wurkun ko lah kwanchi wanna dhiti mina ta khero wanna dogarim “aa” kyabwa ayughum khuphebe kheppho dhankha lanhi khon peri yoghoni konkh mengi gowanhe khonokh mengima yagwoni khemi ayiya lokoci ta watu ma ma phona ma khimun kbwadho siɓɓmun khuphebe sibbamun bani muriyakhira toh mumengi ma siɓɓmin ma mikhe watu khamkhau khui mundhina pidhi monny maghu wan khatem khati kkhate kharimunho makhu mahke womkhatem mani dhikhate nitimungho to khewah yamba mungi mu k haukhui makha yigi makhatummifodho wor khan tumi fodhogho makha dhemmigi aro. Dhemmi arigho dhummi yamba gho magha yigi kuma khawughi pegho wap yamba gho wapyamba kha rhoso many mhogo worho abrosogho khan kutti yamba angighe miya wah taruya yaghaghon khe wah ma ma kakamun ma ghikhi. un khaukhumun mindhina wah munnegi yamba ta munemun duk yamba ta munnum “ee” pekhe ma lah pidha yhoawalparoo khepho ma kepho monny lahyi dhan watu dhinha ti khu guttum yho parho pedhakhu warkoye ma kham kuma ansou wah mengi ko kuma pedha mnegi ko kuma pasha mengi watu ma pedha mengi watu anghap yapedhi ta wah para wah ta watu ma illau dhandhina dhanyi parho wah mengi paro mengi wah wah mengi watu khe khawa perho bomi mengbwo dhina mum khau anghighem manhoh taghe siɓɓ mayhdi man hoh aa mungbwa dhina wah ta dohmun mike a pelle mikhe mikhe khe a pelleimun khonhokh ma wah weh yhi alen khedhen khunhi bellemun minamun kwanshi minamun kwanchi blanho momi munwon kha mun gbwadhem khoti siyasa momin muwhom kha mungbwahen bhoh kwadgau haba munmgi khama watu khmama khau khumusa mungbwadhina musamman khidham ma yaya daniel ma yaya manu. Ma yaya bayi ma babangida kham watu khamma khau khumun ma yhe siɓɓamun te iyali kwanchi mun watu miun dhinha khammayi watu mun dhinha khammayi dhi min watu khammanhiwah ma a gkikhem mun wom kha wanhi phorom phoro ta wahmun munyi munri mannhi wah munari wawanan siyasa mina mun pekhe dhikhakas ma wah ta waran danwoli kha kaskhe ma pdhiwah kas khe ma pidhiwah kas khe kyarau boh boh khonhonk wahyho miyakhe rhokhu phebe mikhe rhokhu phebe khepe kha wassiwah to nridhimmighe munammun khwodhok ma penghuru khamma khau khurmun wara arirhim amma mamun khaukhumun mundhig minamun memme tagabapesi ta to khamma watu mun sad pesimun kharama lenyha wah pesimun nighimmigi minamun dhe khusum mungbwadhinanu ma illoh minamun ma illoh ma bwanoh pani ankhunpi na wanna munghyo ma illoh munamn mah illoh ma gbwanoh pana ankhumpi na wanna munghyo ankhumpina khumpuna mina mun siɓɓa kwanchima a munmun panag langha wah ba lenyha wah mikhe wanna lengha wah mikhe wanna <noise> mutum daya to memenga munum khasibɓamun ma illoh munwor mun wah mengbdhianummunyi rhososun munyidhi khasan kai mani pemmo siɓɓmun kwanchi ni pemmo yamba seɓɓaman kwanchi femun monny Amma munguddinamun munguɗɗina rum pozu amonni ɓhoo po mungu ɗɗi namun monni ma mikeyi ɗhi ne kam ni teppema ɓhomi ni teppou ma pomun monni mamike yeh ɗhi mu woru mu ɗhina ko mundayi pero ai na whe ɓho wanna kuyelmun kwacha whe la kwanchi yakamata ma munti la kwanchi dan mun ti lenya mizɓa ma mau cikin gari mom ah talla mina mus amma kizi mutun vaya ɗan tadi ɗan munti lenya who wanna ko lenya who khana-khai ma kha lanɗi ɗan munti mizba toh, pepmun monni kam amma ma wanna mu dinga warani ma mah khepɓanani. a kikkei kwacha wassemun tipi mizɓa mikkei koɓou mizɓa wassemun toh ni dimmigi miyamun kwacha <noise> ma watu ka siɓɓamun ka minguɗɗina kammayi ɗhi pari ɗhiga, pari ɗhigo lokaci wiji pari ɗhiga ta watu khau ghuttum lakunyo ta watu. la yere ta watu pi la kunyoni ma wanna pi la kunyoni ta watu ɗhina ɗan mike ɗhina kala kunyo mike ma na zun ɗhi pikyuu ma mie, mike yo ɗama ma kwaɗɗou ɗan la illa kobeni kai pike ma awatuyin ɗan la kwattin watu kedensin ma wanna ma ɗan watu ka kereni amma mɓomi la kwattinnmaa ari watu ya minan ddani ah dani lapominni, awatu yaminah doni lapmin ma nazunma apenom. Chom ma kon kakiro <noise> tayo pule ta la yo pule ah-ah mala yo pule kei elenkuni ma mazou ta non kamungi pulai ta tepta lani wane, lani eh aɓɓa whe munyeno pule ai mapenu lani aɓɓan toh wossou la assail an muni pulai woro ta munsiro ti lenya ti pebe ma kyomi koi dan pule rou amma kiɗan who pikkhe who yigi diga uh-uh tawata ɗhina ma dani la pomin dhina tawatu whe dani kii dani ki ta watu whe dani la pominni ɗan ɗhina ɗhan ɓarri po pari digai ɗan mmai kurbe kui ɗan bamu taɗi ki pomin ɗan kobou toh, kam kidam ɗiga whe yigi ppikkei van wattu ɓhomengi la kunyoi ɓhoka kyuppo siggi toh ma kerego ka pedi mike ta wartu taɗ la pominin ma sanna lapomin dan wattunnego ka lilu ɗan khheɓu pi gan, dan khebu pi gangon timina isi ta ah-ah, la kei yodiga tayiya memme tayi yali tayi yali tayu yii ka lilu ɗan yeru ammaina tated tit oh lanpa yo dhiga whoro miya kyuu woro sanna wannan tiwayo ɗhiga to ɗan kheppoyi <noise> pi gan-gan pi gan-gan ɗan pi gan-gan ɓho kwaɗɗo watu saɗi dan wannan dan waru barri kuɗoi dan worou ka sadily kwaɗɗo pa. <noise> toh the ta to ta tarani pekhe kunnu amma bomi lah-lahkunyo ariwari penidha dinminam dham lahyomin ďanperi ďan warawah lahyi ta minani dhani dhanima aripenima tala lahni sanna lah-lahkùnyom bomi ma mikhe a komg <hesitation> ti minani dham danmikhe khobi-pe mina wa dikko wa khemgi dhanwari sinnu ti pidhanwari sinnati yidhi sùn pelau sun gunum wa dakhulau dhanpenguro “aa” mani tu wato “e” lahkhunyo yhoyùla ai lahgho munyhojhuiah ti lahni wane to makhikhe mayidhi danwata hina ti ḱu guntum dhanƀgarina to danmikha palisab dhakhobina amma boni kai wa ayigim ta ďakhilegulah ma dakh, simbai to kobesun ke wahta tarani kùma saramwah pekĥe mekhekha rosa yijirasoh tùfogiroso kikhe apergim amma ƀomi bomi mogoyo dhiga makawah lahkunyowah walam wai kyomina yhokwai dan dhiga bwadaw to ma menji wah. whafa mun mengi bami ma kheugi dhi minamun wahtayi wala to wahta-wahtayiwani bomi ke ma konok saďan kurbe ḱhui khapantati tikuni lahni. diyoh kiz jari Makhu wnna lah ḱĥa wanna mazan “e” wane ta makù wato lhakhile gummoh “e” khikdari a wallam amma ma minamun wanna mudhiyho ma minamun wanna lhadhiyani khabarikhudo ta watu kha yaƀe kha ƀiya ďan mùni kùrbe khui ma dhani ma dhani lahyo min a mùrùm ta watu kh yaƀe khama ineh kheweh mùyighe peḱĥe ti khupheƀe khe amma minamun bomi wosn bomi sadankhine nasara boma khaluwani ti khusun ma wanna bomi ma parikhiḱem ma ma khari anya kùrbem riyim munďinmighe yamba ma yamb watu ballemun abi arosu. Ma munƀanomomi aƀƀammun pnyani tyomin bwo siƀƀa pantani timin a lenkhu manniwah fa a chukhu momi wah mùnsadau kḱurbe yhoƀo kurbe ti khayi kùma bomi ḱurbe dhigo yhobo kwatin ta suwahsun kwatin ta suwahsun nemenge ne ďimma runugunďi namunn kwanchi ma watu lhamayi dhi munji khiďam kheni lemya “e” mir gombe tangale Tangele wann ta to duk lahjomin wahyho makawahyo to t akya kurbe khui kwatakwata khikjar. khisef ma akyho kùrbe lahjomin wah wah ayi ƀallam ta ankyi khok-khik gbùnum kho khikpelau to minaman momi patau khonok-loh siƀƀani ti kasuwa lohsiƀƀa parikurbe pantau kùrbe mabudin wahala mari wawenam wùʒi tari yaminamun koton bomi mayho dhigim khewata wata yiwani wata tari wori khamùn bomi